སམོ་ཁ་ཏ་ནོག་ཤ་སུབ་ཡེ་ན་འདི། གོ་ཐང་པོ་ནག་ཅ་གི་སམོ་བ་ཧོན་ཟག་ཏེ། ལྷམ་ཕི་ཏེ་ཁུ་གུ་འོ་དེ་གི་གབ་ལེ། འོ་དེ་གི་ཆུ་ཐམ་ཅན་ཆག་ཏེ་ཀོགུ། ཨོ་ན་ལེ་སམོ་ལོ་ཕེ་མ་ཕི་ཏེ་སྟོག་ཏེ་གི། དེ་ལ་ཆག་ཏོ་ན་ཨ་ཁར་བེན་ད་འོ་ཆུང་། གོ་ཀོ་དི་ཆུ་ཐམ་ཅན་ནག་ཅ་གི། སྟོག་ཏི་གི་ལུག་ཏི་གི་ལྷམ་ཕི་ཏ་ནོ་ཏེ་གི། འོ་དེ་གི་གབ་ལེ་ས་མུ་ལུ་ཀུ། སམོ་ལུག་ཏེ་ལྷམ་ཕི་ཏ་གུག་ཟག་ཏེ། འོ་དེ་ལོ་ལྷམ་ཕ་ཏ་ནོག་གུ། སོ་ད་ལེ་ཆུ་ཤེས་ཆིག་ལུག་ཏེ་གི་ཁོའི་ཁ་བ་ཏེ་ཟ་ཁུ། ཨོ་ན་ལེ་ཁ་ཁོམ་ཆུ་ན་ཐ་ར་ཐན་པོ་ཆིག། འོ་དེ་ལོ་ལྷམ་ཕི་ཏ་ནོག་གུ་འོ་དེ་ཕི་ན། སམོ་དེ་ལྷབ་ཏེ་སིམ་པོ་ཐན་ཅ་ཨིན།